Ën computer al e fait da vaire toch, a ie ël monitor, pöi a ie ël mouse, a ie l'alimentatore, pöi ëndrinta a i sun tüte le parti pi cite che che a t'fan funsiun-è ël sistema operativo, a ie ël prucesur, a ie la baterìa s'al e ën notebook